अपने सपनन को पूरा किये बिना एक सफल जीवन जीना सम्भव है की नी है। यह सवाल तो भोत गहरे विचार को हैगो। कय से की कछु लोग मानत है की सफलता को मतलब केवल अपने सनन को पूरा करनो है। कय से जब की कछु लोग तो कहत हेन्गे की अगर अपने परिवार समाज और व्यक्तिगत जीवन में संतुष्ट हेन्गे। तो यो भी एक प्रकार की सफलता हेगी। और उनके जीवन को उद्देश्य और क्या आपको आनंद मिलत है यो सब इनके लाइ अनेक महत्वपुर्ण होत हैगो। लेकिन अगर बात मोयी करी जये तो मोये तो सफल जीवन जीनो चाहिए। कय से उके बिना मै अपने सपनन का पूरा किये बिना मोये सफल जीवन नई लागत हैगो। कय से की मोये एक ही जिन्दगी मिली हेगी। तो मोये जो सपना है मुझे वो सब पूरा करन को है। <noise> उके बिना मोये नहीं लागत की मोयी जिंदगी सफल है। कय से की जीवन तो जनवर भी जियत हेन्गे। तो अगर मोये इंसान को जीवन मिलो है तो मोये अपने सफल बनन के लाइ हर सम्भव प्रयास करनो चाहिए। अपने सपनन को पूरा करनो चाहिए।